Hatiiya abantu ningashi abaana ningashi eminyeeto, hiijire harabaho empindahinduka, emyaka makumyataano eyenyima na n'emya na hatiiya ebintu tibikaaguma nk'oku biri nk'oku byabiire biri, mbwenu ninteekateeka ngu hariho empiduka kandi empinduka ahabw'oburungi, hiijire arya karimagezi, hiijire okujumbura ningashi oku- okumanya okusa kwe bintu bisya kandi ebiboniire abantu ebi bareetabamu bakashemeregwa okukiza emyaka ataano ey'enyima obu haabiire hatariho okumanya, abantu baratamburira omu- mubutamanya n'omu- n'omu- batari n'okwetegyereza n'obuteeteegyereza.